Ekyangamathalholhaku ngekyikatsemesaya kale ngekyiri ahu kyitya, mungaghenda <hesitation> bwabya buthuku bwekyiru kyikulhu neryu twamayathimbamu mwatown yethu eyenandi ye Bwera. Twamalhangira abi- abimbi abakakolha nenandi abakakolha ebye ebyerithebatheba, abandibathakolha amaya, bathakolhekyi, abandi bathahatha ebitooke, ibathabihathira okwaspeed, ibababarira, ebyu nabyu nibyo nalholhireku nge bikanyitsemesaya